وایم: بښنه غواړم، دا هغه شی نه دی چې ما غوښتنه کړې وه. وایم: ما د سبزیجاتو سوپ فرمایش ورکړی و، نه د کب. زه هڅه کوم په ارام غږ خبرې وکړم. که خدمتګار وغواړي، سوپ بدل کړي، مننه کوم. وایم: مهرباني وکړئ، که بدل سي، منندوی به یم. زه د خلکو وړاندې غوسه نه څرګندوم. که د بدلون امکان نه وي، بل خواړه غوره کوم